ازيك عاملة ايه يارب تكوني بخير. انا هنا جارتكم الجديدي، مبسوطة اني اتعرفت عليكي في الحفلة داي وشكرا لاصحابنا اللي عرفوني عليكي، وعرفوني ان من ضمن هواياتك الكتابة وانتي بتحبي الكتابة جدا. <hesitation> لو ينفع بس يزيد التعارف ما بيننيي و تكلميني بعد الحفلة ان شاء الله ويكون في شغل كااتير ما بينا باذن الله. بس لو ينفع تبعتيلي تلات قصص من تأليفك وو تبعتيلي عليهم ملخصات عشان نبدا نشتغل عليهم باذن الله. وانا مبسوطة ان انا اتعرفت عليكاي.